شوفي سلق البيت سهل جدا عجين البيض وحطيه في حلة وتغطيه بالماية تشغلي النار عليه وتخليه يغلي وهتسيبيه مدة عشر دقايق مثلا وبعد الغليان هتسيبيه حوالي مثلا خمس دقايق في ماية ساقعة وبعد كده حاولي تقشريه بالراحة لو سخن عليكي ممكن تحطي تلج عشان تسهلي العملية اكتر.